الأدب هو مرآة للحياة الروايات والقصص والشعر بتعرض لنا صور مختلفة عن الحياة بتخلينا نفهم الناس من حولنا أكثر ونعرف ثقافات مختلفة حتى نفسنا يعني الأدب بيوسع مدارسنا لما نقرأ كتاب بتسافر في الزمان والمكان وبتتعرف على أفكار جديدة وبتتعلم كلمات ومعاني جديدة يعني كل ما تقرأ أكثر لغتك بتتحسن وبتجدر تعبر عن نفسك بشكل أفضل في الكلام والكتابة